Pos yo prefieru ventanillu pa poel desfrutal del paisagi o pa sostribal la cabeça i echal, pos velái, una cabeçaína. Peru alogu está la genti que precisa de dil al bañu o estirajal-si a caiquandu i, craru, pos mejol el estal arrenti mesmu la colá. Enque tamién pendi delo que duri el vuelu. Si es vuelu cortu pos lo mesmu me da, amus, que yo no pagu pa descogel l'assientu.